Faik esa de manasongo esa ana ta bubuluk te ana nongo lo mamanak esa te ana ta bubuluk lo be ndia fa. La'o-la'o de losa mamanak ndia bo ma ana nggengel a. De basa boma ana kalua neme mamanak ndia boe ma ana ta songo tango so'on.